<noise> ye chuun naá ye ni keei itai naá, ye ye-ye chatuyāā naá ye jue'ei naá nde na jnɨi ye ndɨrrɨ naá.